Po olobhir ony, aniobhobh akpe mo rolan olobhir ony. Kezo bhō ani umiin ō, ana nagbebh mōoiy pana okpemu morol to tu tode noniin onuma. Aniobhobh nagbebh mōoy paneghe morol ilōdi, oteiy ōlōm orol ilodi omar awuny ooko. Panōghol ana umute uru ana ōlōm ōolō onon aar lami umiin taloor olobhir ony ōolo ana aniobhobh lo na gbebh mooiy karol ilo mma, teimy ōlom. ana olom ōbhō na ani ō odigham ologhi arol teesodia bhō. Enaan anogho zeena ma wuny o peena neeko mawunyo neki. Enaan aneghe ni kodi ato aghol izal ani nōlōm erol to yiin esi. Enaan ōbho adighi kua bho olologhi dio m. So ana oiny oiy bho nagbebh mōoy ana aniobhoobh obho nagbebh mōoy pu teiy olo m onuma. Ana olobhir oiny na miin akol ana nagbebh moōy pu teiy ani olonuma. Aniobhobh nolobhir ony ekpe morol oyiin esi. Aniobhōbh no olobhir oiy ikpe morol ayiin esi leedi emut iom ani madien, emutiom ani ke zo bho enaan naaghol iki memar aani ōbhō leena emar ami emutiom temararouy ōbhō. Ugbadio ōghōla, onon oar olo ami umiin tesiopo bho enaan ato aghol ami no ōlōm erolan ekona oolo na. Pa ani ōbho nolom ō, oyiin kabhel oyiin, pezo ami umiim. Aami umiin ughol izal eedi oyiin abhel oyiin, izal eedi erol eekuan bolo dio bonaar laami umun tesiopo eko na ōolo na. Aar lutuan kughol ami nolom erol toyiin esi olo na, ibum umaghanan toyiin esi nadio na. But ami uniin ughol enaan na ato akol aniobhobh takpe molobhir oiny then olobhir ony takpe ma aniobhobh. So anagbehh mooy, aniobhobh nagbebh mooy, aneghe morolan olobhir oiny. Olobhir oiny na gbebh mōoy ekana aneghe marol aniobhobh morolan kezobhō enaan ato aghōl erolam ō. Enaan anogho zeena wuny ō, peena nemar, enaan onogho dio o pi ito tenaan peena nerolan neki, eekuan oyiin apel oyiin etolan neki. Izal eena etul onu eeko mawuny eena neki. Pezo ami umiin aar ōbhō adighi enaan adeghe aghol izal aroiy erol oyiin esi pezo ami umiin ōbhō.